Kua tapitireta inambi tuisa jare ipireri, jokoropi jaereta opaete mbae oendu, inambi ipïreri ramo jae reta opaete oendu katu mbae, jaera oiporu, kua inambi